سلام عليكم خويا, مبروك عليك, و الله تستاهل كل خير, و الله ايلا فرحتلك من القلب ا خويا, اون تو كا شا نقولك عقبة للدرية الصالحة نشاء الله, كي نتلاقاو خويا نعطيك كادو تاعك حسب عليا فيه